Nyoo, hɛn aserafo Meda hom ase! ͻyɛ me enyigye dɛ woebodur ha asomdwee mu. Bea a medze hͻn aba yi yɛ hɛn ahemfie. Ahemfie yɛ bea a obiara a obedzi kan aba kurow yi mu no, ͻwͻ dɛ ͻba osiandɛ ha na yɛkyekyer hɛn kurow. Kurow ne tsir no, ha na ͻwͻ. Hɛn ͻhen na mpanyimfo wͻ ha, ntsi sɛ ihia biribiara a ͻkyer w'adwen a, ha na ͻwͻ dɛ eba na ibebisa. ͻno ntsi na no ho hia dɛ midzi kan nye hͻn ba ha na wobohu nhyehyɛɛ a ͻkͻ do wͻ ͻman - kurow yi mu. Meda ase!